Menurukku pribadi iyyaq tuwo kaq ko lino e na deq gaga sesse kale nulle engka tapi beda-beda maneng padanna rupa tau engka biasa tau tuwo deq narasakang yasengnge assessekeng kale engka to biasa <hesitation> maderri nasesse laddeq alena misalkang nakkedai-kedai tomatowanna aga komei na nappai deq nasadar makkada deq nassesse alena padahal <noise> maddimonri masessa ero